لا مو مهم ابدا انه الأطفال والتلاميذ في المدرسة يحفظون القصايد والاشعار لانه ما بيفيدهم في حياتهم المهنية ولا في المستقبل وما يفتح لهم أي فرص ولا شيء فهو يعني القصايد نفس أي- أي شغف الي يحب يحفظها مع روحه وحق روحه اوكي الي ما يبي خلاص لانه هاي شيء يعني ما بيفيدهم بالمرة